נקטר אספר מע אסדקאאי חית אלמתעה ו אלמאג'מראת, כתכון בלא קיווד, מע אששאריק זוין, בסח אלאסדקאא קיעטוכ אלטאקה ו אד'דחכ, ו ת'ג'ארב מועתניה.